Karti keredi kaa banki non hokkete tawan kaalissi maa ana ley hen. Huunde fuu ko njiɗɗa soode ana way hono keesu maaɗa nii. Goɗɗo ana waawi ittandema hen, codu maa tan ngattataa hen.